haiwan paling pande ge nyao kahia ge, ngom hoda toma felem-felem ge mansia so jum ena laga masagu ge ena mote, so jum ena gahi biso me ena mote, so jum ena oyo me ena waro.